Kayfiyatim yomon bo'lsa, meni kuldurishni hardoim bilasiz. Siz eng yaqin va mehribon odamlarimdan biri hisoblanasiz. Mening <hesitation> og'ir vaziyatlarimda tog'ri masalahatlar berasiz. Kayfiyatimni ko'tarasiz. <hesitation> Tushkunlikdan chiqishga katta yordam berasiz. Sizga katta rahmat. Bu qilayotgan yordamlarizzi hech qachon unutmayman.